gomme tawan fadden am nay wuro fa wala ko wawi fu tawai mi mayi. Tawe faneyi ragal hewtawal latanoen tasku <noise> e nde yimɓe ngonnata en mayde, wannata en mayde